Ndeɛ sɛ yɛfa asa ne nnwontoɔ a, deɛ mɛtim ayɛ ama ne ayɛ fɛ ne ayɛ kama yɛ nnwontoɔ. Asa deɛ mennyɛ adeɛ koraa. Deɛ mpɛ yɛ nnwontoɔ. Nnwom yɛ adeɛ a ɔboa me hyɛ me den, ɔhyɛ me nkuran ma ntim kɔ anim wɔ abrabɔ mu. Nnwom yɛ bibi a, sɛ meesu mpo ne nte nnwom a mpɛ a, menhu kwan a mfa so a suu no mpo gyae. Ne saa nti aama masua nnwontoɔ nti kakra a ntim to no deɛ, nto a, nto no yie ne asa deɛ, ɔnyɛ bibi a ntim yɛ. Sɛ yɛkɔ baabi ne bɛfrɛ sɛ bɛmmɛsa a, ne ngyina hɔ saa nanso ɔba nnwom a, anyɛ hwee deɛ nso ne ndeɛ deɛ, mɛtim aato ama no aayɛ fɛ ne bibiaa aayɛ kama aasɔ ani nso nti bɛde nnwom ne asa si hɔ a, ndeɛ deɛ mɛtim ayɛ ne tie pa ara yɛ nnwom no, aane.